Dakoori, siisee i se a tabi noo baake duwiliinoo kono. i ye a janindi, aperee i ye naa feŋ meseŋolu ke a kaŋ komiŋ i se a ke noo fanaŋ i ye a keseŋo fanaŋ, i ye a jani foloo. i ye naa a muta i ye a bula tuloo kono. Donku i se a ke noo fanaŋ i ye a ke ti, tiya, tiyoo kono i ye a niŋ a fajindi, komiŋ i se a ke noo tulu wuleŋo fanaŋ kono le i ye a fajindi. Komiŋ doolu fanaŋ bi jee. niŋ a diiyaata i ye i ka a faji noo jii keseŋo kono le i ye koo ke a kaŋ